Gawni kim gyakə kim aw ay kim kə aa nə' kə' mari kən 'wai ki, waa ki aa woosu zɨsə aaryə dan kə' da' ryə ren ən bi tan kə' be gewgən. ki bə' aa gem kə' mə ɓaw pepen ən bi kəri mən kamsu gbakə ryə kim rə. Ani aa gəərə mən kə' wakə ki nii woosəməm ani bə gəəgən mə dudun gitə' mə zozon mari ayə ki aykə urkə vaa aya? Baa wani wanya? Naa wani wan ya? Mabu gənuu wanu ai rwidəl inə gaw giya? Yaw ə ai, i kə'i gbayi ən aykə kə daga waa mə gew ɓawni ai sə nə' ganuu wanu nə səwanu kə' in gbakəryə i gaw giya. Rəkal ar kawrə mo man gbakə ryə mo mə gye dɨrtə, rəkal mo mə gye yotə ba'ɓa' rə. To mari mə rew ɓawkə aɨ nə' kə' rəkal ar kaw rə gbay nu'nu' ai baa wani nə naa wani tina maa wai yotə' i dasə' dikə rə. əə ete i warirə i ren yo'kə. Samsəm, dɨr, maykay ma wakə da' nə' yawanu dikə ryə ama yari nə' ki in gbakə rya yaarə dɨr i ren dəlgəgə' kii dɨr i rer dəlgəgə. To mo zo gawni gbay ai sə ma dan sə mo man temlə pa, gawtəl manə ryə mə ge dɨr lə ai, irim ki ay mə kə ɓaw gbay ai ryə rə kə, ma wakən mən be ɓawnugə' zul ɨrlə pa kə mə kə daa' di rən məkə danə' bal mal bə mə kən esu. Mo dan sə makə ge dɨrə ai, gawni gbam irim ami daa gəə sə mə ɓawki ani gbakə rə. To məkə 'wai ki sə mə kə daa kərgərə mə kə pewpen ən bi kimti, rəkal kə va gaw gbay gawnin ai ryə rə mə daa kerlə. Mo mə re mə gɨmu. Bilee mən za mən ki ai kə' aa gəərə ryə nə kə aa naa kə'aa gərə rə, man mə daa gaw sə mə tyaglə mə kergə mabu, i awkə gawtəl inə gawni giyarə. Rəkal kə' mə katunn ker, ko kuma man mə kən si temlə mə kə zo wwaaki ai rwidəl wanə, man bə nə' zul tetə manə mə ren wakə gə wanu sə aa gəəsəm rə ani ur zwakə pa. Da sə mə kə daa kan sip sə mə kə zo gərigə sə mə kə tyaglə rwidol waaki ən ai alən, mo kə mən ar kaw rə an day ən bi tan, waaki ai an woosəm a'a waa kin ai rwidəl wanə aa woo aa bee ə'ə waaki ai nii dan sə danə ani doli gbatee wane nə musə wanə inə woosə be gəəgən kə' kə' kii beni, irim ani rəkal ma gɨmə wanuu dan sə mə mirə ani a garəm gbamsə. məkə ge ki, mə ren laakə ki kə' mə kə waku mən be kernu gə' bə' dəlkə məkə səw nə gbani kay rə', mabu gəənu i daa dəlee. mə kə səw nə' mabu gəənu dəle rə, mə laa lan ko yaw gbamuu ryə bə i dan sə gawni giya ai mə kergi ken nə' gatə' gatə'. ko kuma man bə mə ren wawəgə, gawni sə mə re nə gawtələ dəle ani, ko kuman gawni sə mə re nə' gawtələ in gbakə ani, mə pə zo kə waa ki ai rwidə wanə nə mabu gəə nilu wanu kpaakpan mel ya ko aa kpaa rə ya. Ani bə daa kim zo ləə re. Ana' kə mə wakə waaki aa gomsəm kə' mo kə' kimti ən bi tan be wai gə mabu gəə nuu' benu kə' be ben wai ki rə. Gɨban nə kə' kan mə kə keru aa gem ə ai bə nii dan sə mə kə gyə milə waaki ai ɓikini ko aa ɓikini rə, ani kə gawni niŋkə' aa pe waaki etəm toore ən mə gabe dwide kome, mo nə' mə gɨnsu mən ben pa dwide kome i səw rə ban kə' be səwnə naybay sə ba kə' wai dwide koma ani rə. Mə pe gawni ko dwide gbaanarə mə gaw. Ko kumo mə pe gawwni dwide ete ma gaw. Waaki wan kə ɓikini kə gegen kim kə mimin daŋ nə səw rə ai, paga mə gaw ən ani ren kpikə' ban kə' ur bə' remren doləgə nə wan mə gaw ən ani. Da ur dan sə' kə' gem gam wan nayryə an, ko kuma kə gem bile wan nayryə an kə' səwrə kə dam ai. mə gaw katrurn olə dwide kome. mə kə gaw dwide ete ko parge gbaa narə, mə wakə kay kə daa tɨy sə daa maŋ si dikə ryə, mə gabe tan anin be bə nə niya. Ən ani wankə kə' yew yen puw kə' kə' maa dan kə' mə ga be ya. Be kə' ani kə' be gerə. kə anin bi tan kə' ben daa səm. To, mə mi, waaki ai kə' aa kii dan sə ma wawo ai rə gam nə' kə niya? Remren garəgə gbaam sə. wanu dan sə rəl məkə səwnərə ali kə ker sə məkə daa gaw rə ali to ikə' kim aa gar rələ ali. Da sə mə kə ree laakə ki kə mə zowzon rwidəl wanə aa kpaa dam nə, mabu gənənuu wanu rə'. mal, i kə bə' su wanu aa gəərə an, i kə' olu' ren ɓawkə temlə. Etə, ə'ə gawni kə' olə olgə ə səwrə, wan bə mimin səw ə ren ɓawkə temlə, wanu sə danə ami ren tomnəgə pa dan sə ur sə mə kə gaw wanusə kə sasan ani kə' mə kə kamu gbaakə ryə rə liikə səwnərə, ali bə yotə mə kə kamə gawni gur wokə səwrə kə kerəm mə kə təə mə a'a be kə bunsuku beni aa rə, ai kə i kə' i gɨ yotə rə ban. Sə kim kə' gəgə mə didin sigrigrig mə zozon ki mə rew ɓawkə ai kə wanya? Vaa gbay pirə ya? Mabu gəə nuu wanu i gaw giya? Mari ai kə ur kə dakədan zozon daŋ na' səwrə ai ur on ki mə rew ɓaw kə' ai. sə gəgən kim kə mə tyaglə mə zotə mə kar sip maa sə ma laa ki mə ɓaw ai aa naa kə' mə wai ki kə' mə girgin ən bi waw sə mə ɓaw rə.